<hesitation> zaho zao kaofa asaigna manambôtra hagniny amin'ny akora dimy fogna e, de <hesitation> sahoaba le raha ataoko, <hesitation> malaka za e ambazaha de malaka sahôgno, de voasako tsara regny de tapitapahiko tsara de avake afangaroko vany de afangaroko siramamy de andrarindrahiko a sira hely de <hesitation> lasa matsiro be zai igny ake.